Samy tiako daholo na ny <hesitation> mitendry na ny mihira an. Saingy indrisy fa <hesitation> <laughs> tsy mahay mitendry aho. Ny mively amponga no haiko. Fa tena <hesitation> ankafiziko kokoa ny mihira na dia <hesitation> ratsy feo aza. Raha vao <hesitation> mahita fotoana anaovana an'izay aho dia <hesitation> lasa izao, hoy ny fiteny. Indrindra fa mandritra an'ilay <hesitation> fotoana fitsaharana kely iny. Eo anelanelan'ny <hesitation> asa eo, rehefa ilay amperinasa mila fampiasana herim-batana. Tiako koa ny <hesitation> mihirahira miaraka amin'ny ankohonana rehefa tonga iny ny fety isankarazany. Dia mba manao karaoké eo daholo e!